Gna amin'ny tana io any zany lafa tong ny volana janvier e, septambra da octobra izay ro tena be ngy ora fa lafa amin'ny volana Avrily sy Mais igny tsy dam-manintsy loatsy fa mba antonitonony sady mba mafanafana.